<noise> Fampiasà teknôlojia amy fahaiza manao ny olombelogna da tegna ara-dalagna mihisigny satria gny teknôlojia de fagnabohagny izany hoe fampisehoa i fahaiza manao ny olo nianatry, avy eo koa midika koa zagny sady magnamora ny fiaignany fiaignana am'izao zashy.